د پاستا ځینې مشهور ډولونه دي چې ډېر خلک یې پېژني او خوښوي سپاګیټي، فېټوچيني، مکروني، لزانیه، راويولي، او نوډلز. هر ډول پاستا ځانګړی شکل، جوړښت او استعمال لري، او د ساس یا ترکیب له مخې بې خوند بدلېږي. خلک یې د خوړو، ذائقې، او بڼې له مخې انتخابوي.